கருப்பு தேநீர் முழுமையாக ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்டது, இதன் விளைவாக வலுவான, வலுவான சுவை கிடைக்கும். பிரபலமான வகைகளில் ஆங்கில காலை உணவு, ஏர்ல் கிரே மற்றும் அசாம் ஆகியவை அடங்கும். கிரீன் டீ குறைந்தபட்ச ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்டது. நுட்பமான இனிப்புடன் புதிய, தாவர சுவையை தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. எடுத்துக்காட்டுகளில் சென்ச்சா, மாட்சா மற்றும் டிராகன் வெல் ஆகியவை அடங்கும். ஓலாங் தேநீர் அரை ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்டது, பச்சை மற்றும் கருப்பு தேயிலை சுவைகளுக்கு இடையில் சமநிலையை. வழங்குகிறது, இது பெரும்பாலும் மலர் அல்லது பழம் என விவரிக்கப்படுகிறது.